Ėraajhuwar yo gupuréén yo bu gaceek. Geceek goomé wa gapureen waal. Nujuhé uceek furépi upureen mu mustaas nuceek usuwéhi méém ton fukahi nujuhé uceek. Yo ya gaceek gapureen waal. Ėém yoomé éraajhuwar. Oli yon ja épuréén noli waal nuŋayo nu ceego éém